کوکنٹ بولے تو ایک ایسا آئٹم ہے جو ہر ڈش کا باپ ہے۔ اس کو اپن سویٹ میں ڈال سکتے ہیں، سپائسی میں ڈال سکتے ہیں، نمکین میں ڈال سکتے ہیں، ہر جگہ پہ ڈال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کوکنٹ کی کری کا سین دیکھ لو۔ کوکنٹ مِلک ڈال دیے تو گریوی اگدم کریمی اور رِچ تھِک بن جاتا ہے۔ سپیشلی حیدرآبادی فِش بریانی یا حیدرآبادی کری میں مست کام پہ آتا ہے۔ دوسرا چٹنی کا اصلی دوست ہے، ناریل کی چٹنی، اِڈلی کے ساتھ میں، دوسے کے ساتھ میں، مزے لے کے کھا سکتے ہیں۔ پھر اپن سویٹ ڈش میں بولے تو کوکنٹ کی برفی، لڈو، اور اس کے ساتھ میں پایسم میں بھی ایڈ کرتے ہیں۔ اگر اپن ایڈ کرے نا، اگدم گھل جاتا ہے۔ اور بریک فاسٹ میں بھی کام پہ آتا ہے، اُپما کے ساتھ میں، پوہا کے ساتھ میں، اوپر اپن تھوڑے چھوٹے چھوٹے پِیسز کٹ کے ڈال سکتے ہیں، اگدم زبردست۔ اور سنیکس کے لیے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ کوکنٹ آئل میں پکوڑے یا بھاجی فرائی کر کے اگدم ڈیفرنٹ فلیور آتا۔ یا اگر انٹرنیشنل ٹچ <hesitation> چاہیے، سمجھو کوکنٹ رائس بنانا یا پھر تھائی کری بنانا، دونوں میں کوکنٹ کِنگ آئٹم ہے، سمجھ رہے نا میاں۔ کوکنٹ بولے تو <hesitation> ایک ایسا چیز ای آل راؤنڈر پلیئر ہے جو ہر جگہ فِٹ وِت اچھا ہے، وہ گرم رہنے دو، ٹھنڈا رہنے دو، نمک رہنے دو یا شکر رہنے دو، سمجھ گئے؟ کچن کا ویرات کوہلی ہے، کوکنٹ آل راؤنڈر۔